Buan sien buan mi olo okana, ku ode ami r'oniin ami uumar bo imi ubeni ni imi mo opon ku ohun di abuan r'oba ghan ku iduom pho ken ku idi mi aaru bo r'amanam ku ohunu pho phon adighi bo ohun ayoor yoor r'abo ghan bo adugh ageny oba adugh ageny oba loor esi di onon odo ohnu di anighe ahleeny ro kaaph bo r'abaano ni ro ophalabaal ologhi loor esi iduom pho adugh bo aba pho ii olegheri ni iduon mo ohnu oye pho po oye pho mi keeni akaaph ku r'alogh ezen mo mi iduon mi odi sien mi aba ahnu abuan toroobo ekpisi po opo ku odo pho oye pho mi aaru bi mi ku miin imi iduom mo mi ola abuan annu aami ke aami uulegheriom imi ohnu pho aami ku edi lk'osigh oleghr om mu opon pho olo oprsr eela sien pho opon pho Ohnu pho aami adugh bo oba pho loor esi di adugha naan imi oba ku adughanaan bi imi oba pho mi r'aba gban r'oomo ologhi aami r'oomo uwaloor ami di iyaar i/lo di ke tue ekikima di mi r'aba ohnu pho ami di mi ka bile utue uba roomo ophalabaalologhi to robo amem torobo ekpisi mi alegheri uluon mo ghalamo r'iduon adighi booni ohnu aami bininim ibadi badi amem oomo ikpo ohm pho r'oomo pho ipe roba ghan bo ku/edi mi alegheri ku emigh k'amem amuphe pho umar bo imi ku mi alegheri bo mo opon ohnu di r'oba ghan ku mi amigh bo obaani pho iduon keeni keeh ode ami r'ooniin ami utughemi ani ghein limi, r'abunon awe di odighiu ikumoor ami urughe mi ghan obeniom ghan aamiu mo iphen ku idi r'oba ghan esi sien r'oba ghan iduon esi sien r'oba ghan esi sien r'oba ghan iduon mem di egbolom aam iphen r'okaaph ghan iduon ro/bar oomo pho idi bin oba iwalalaany ohnu pho abuan mi r;aba ghan bo mi adighi bo ola abuan ohnu di onon ohnu di anighe aleeny oolo oye di aalegher Mo onon ohun odini di anighe aleeny ohnu odi moolo sien abirini pho ko/gina abuan bin torobo oye lo r'aba torobo ohun pho opo abidi ra bem ghan mo ohun pho opo abid ku ogeny ohnu di anighe abile adugh oba ipe keeni kwedi ohnu abuan ohphon mi r'aba bo edighi maar di me aseere mi ologhi otuugha onaghan esi iduon mi asighe eephoghi pho ephen r'alomom torobo ode r'oniin torobo okumoroye di amin phen r''emite bo nyilo pho adien idi r'emite bo mem amuen ba manm uny ayira nyid ipho adien ro/tue mun koba ohnu abuan pho ko olemi moba ohnju abuan bim opighe tutu odoghinom ikumoor awe ku iphen pho medighi di ohnu pho ayira abuan ra/tyue mun k'aghi epe akpe bo oghi ku esighe iduom ku r'ekiom risigh ohnu pho abuan pho kape ni bin ghalamo oophe po ko/ba ghan mun ipe ekpeanaan bo oba pho